Mi hammi un heɓaay ba ɗemle ba ujineje jewi e nder duniyaaru. E ɗo Afrik hala ɗun heɓaay ba ɗemle ujineje ɗiɗi e temmeɗɗe jewi, <noise> e diiwal Yurof bo un waawai un heɓa ɗemle ba temmeɗɗe jewi, so un naati Asiya un heɓaay ɗemle baa ujineje goo, ton e Latin ma un heɓaay ba ɗemle temmeɗɗe jewi, so un naati Amirk un heɓaay ɗemle ba temmeɗɗe nayi. Non ni min hammi.